Chere nu̱ da, chere nu̱ rap, chere nu̱ kumna, chere nu̱ vat, chere nu̱ kurmun, chere nu̱ njong. chem ka yi kapti. mu̱ chem wa yi kapti mɓu̱ chere nu̱ njong, chem yi ghuti chere nu̱ mut, chema zawari, chere nu̱ myaasi chema mɓuhtu chere nu̱ mu̱dlam chema ku̱m mbannɗu̱ gha ma mɗilangi, chere nu̱ gwanggum mu̱dlam, chere nu̱ myaasi mɓilang wa shi, chere nu̱ mu̱dlam <hesitation> mbilan wa shi, guur wa shi, mɓilang wa shi, chemka vu̱ nu̱ mɓu̱ kumndi chere nu̱ mu̱dlam chem ka lab mɓu̱ mɓilanggi mɓu chere nu̱ gwang chema ka shi zawa, chem ka shi zawari chema <hesitation> lab ghuri. ghur wa ngasan chere nu̱ gwanggum rap chema khumndi, chere nu gwanggum rap chema khul ye sonyiri, chem ka yi kirsimet, chem yi kirsimet mɓuu̱ chere nu̱ gwanggum rap, tu wada kirsimet mbu chere nu gwanggum rap chem vi nu̱ mɓu̱ chere nu̱ da, chem vi nu̱ mɓu̱ chere nu̱ rap, chem vi nu̱ kunung. chem vi nu vat, chem vi nu kurmun, chem vi nu chere nu njong. chem vi nu chere mɓu̱ chere nu̱ mut, myaasi, mu̱dlam, gwang, chem ghul tu̱k chem wa ghul mɓu̱ chere nu̱ gwang, gwanggum da, gwanggu̱m rap, gwanggu̱m kunung, gwanggu̱m vat, gwanggu̱m kurmun, gwanggu̱m njong, chema ghu̱l ye damune tu̱k chem yi kapti tu̱k, chem yi ghuti, chem lap mɓilangi, chem kap waadari, chem lap waadari, chem kap guuri tu̱ gab tu̱k sonyira mabla Chem vi nu̱ mɓu chere nu̱ mu̱dlam, chere nu̱ gwang, chem vi nu mbu chere nu mudlam chere nu̱ gwanggu̱m rap, chem ghu̱l sonyi tu̱k, chema ghu̱l kirsimeti tu̱k chem shi kirsimt tu̱k, mu chema yi kirsimeti wa waanɗa khar wakhmaari, chem ka kum Qu̱fari, chem ka kaala mɓu̱ mɓuuri, kap ɗyi nu̱m shiiki mɓu̱ wakhmaari chem shi nlu̱nar ku zoom zuum, chem ka shi mɓu̱ wakhmaari chem taba Qu̱far wami chem nyimatli chem khaagha chem shi khar wakhmaari, chem kul wakhmaari tu̱k, chem kaala giini, chem ka kaala ngaɗomndi chem wa ka ghuur ngoɗomndi, chem ghur ngoɗomndi mɓami nu̱ ye mɗilƙangi nu̱ kaadari chem shi gargajiya chem waɓa ɗyi nu̱ke chem ka shiki tu̱k chem ghu̱l da ye chere nu̱ njong tu̱k, mu̱u chere nu̱ njong chem shi ghuti mu̱u chere nu̱ mut, myaasi, mu̱dlam, ghwang, chema ghu̱l tu̱k chem nɗum mɓilang tu̱k chem yi nku̱mndi tuk chem kwaɓa guuri, chem ghu̱l kirsimati tu̱k ma kirsimeti mɓu̱ magham wa daarem chem yi ɗye zu̱mndi kirsimeti mbami tuk chem ghu̱l sonyir tu̱k chem vi nu̱ mɓu̱ wakhmaari, chem kha wakhmaari tu̱k chem kha mɓilang ba mi, chem ku̱m guurɓami, nu̱ nu̱ ku̱mndi ɗyi ɓarem kap chem ka shi chem khafa sonyin tu̱k chem kha wakhmaari, chema kha wakhmaari tu̱k, chem ku̱m Qu̱fqari chem taba chema ku̱m ngoɗomndi wami chem mbaa chem nggwar njin mɓami ma sanyiri tu̱ gap tu̱k tu̱m gap ye tuk shere nu̱ da. chem vi nu rap. chem vi nu̱ kunung, chem vi nu̱ vat tuk, gurmun, njong tu̱k chema ghul ye mewar sonyi tuk chem yi kapti, chem yi kapti tu̱k chem yi ngu̱ti, chem nggu̱t guur, chem nggu̱t mere, chem nggu̱t mɓilangi, wadari, chem ghu̱l ye sanyiri tu̱k, chem ghu̱l kirsimet, kirsimet wa khu̱l tu̱k chem shi sanyiri, chem ku̱m ɗyi mɓanu ku tu̱k chem shi ɗye zu̱mndi sanyiri wa nɗu̱ chem khu̱l kirsimet, chere nu̱ da tu̱k chem wa gap tu̱k ma mɓu sanyiri, chem yhi sonyi da, sonyi rap, sonyi kunung, chere nu̱ kunung, chere nu̱ vat, nu̱ gurmun, njong, chema khu̱l nu̱ mut tu̱k chem ka shi kapti tu̱k, chem yinggu̱ti, chem nggu̱t mere, chem nggu̱t ghari, chem nggu̱t mɓilangyi, chem nggu̱t goori, chem nggu̱t mɓilanyi, chem nggu̱t wandari kap chem hada tu̱ zamaari, khu̱l tu̱k, chem yi kirsimet tu̱k chem ghu̱l chere nu̱ da, gwanggu̱m rap, cham yi kirsimet, chem ghu̱ll tu̱k, choap chere zhumti wa ghu̱nlu̱ tu̱ zhumti shi, chem yi salle, tu gap tu̱ salle gwaanjah ɓa, chem shi salle gwaanji chem dla gunaka ma nyetli sanyin tu̱ yhi dye zu̱mndi salle, chem zu̱mmi chem yi kullang ku zum zum chem nyimatli, chem wa ka yi kullang ɓami, chem ka yi sapari sai dai ledang nu̱ke kullanga nje tu̱k ɓa, chem yi kullang mɓami nu̱ nyetli sonyiri mu̱ magham wa khullerem chem ka ching gha wanang.